Biem, etso bi bien, etan ibien, arabe awele Jii for omor chun olar, ejendis Foru ken deh jii for enyor, ebeh rah eteun ti weeh iportkortii eben bii rah, ekun exon olar fit eben birah, etun iseda ebii rah, keh bel rah ibii woor adsun ibil fen, shun eeen. bibiem bi beh teparadacadada, araibil eky i bil shir snili ata ibli, etaan ibii bibian ranean ekun ibien irehech ziizizi emch enth i bin efen die otan tkun ibir tkun rah, etkun ibile repandadadaa kun rah etcun peth emon, reun eech atsa Fen, ken kun otsa fare key etso bil woor keh tsobri, etcun Jii Jaana arob kah Jaana ibri ebeh bil teun ibie fres wch feh neh itawany weh teh neh efeh stie Ikorbagnie nea reh jie atan, nen fen onun, tsen Ila of tech bire fio arma eeh ini titeh, kah tsu, ebii soo obli Jen Jiana otob, kell Jiana orob bu, koh bil woor, etun guomos woarm etku obri keunch, ebch bai ra itaa bela bii Feh abnam iben, keh kun obii beh bii fen keh, ehun obli sive Jirah keh bitsi bu woor cbah Innan enheen! onli bu ergh eneh, ita a ken kien, I sa onun kury ita kien innun neh, ita kien iken tsan tson eshieren ikii tsi ibii ki i saronun, etile reh Ibii Jii rah tsantsansan, eshiereh ikii tsi ibii hii isaonun, edieren Ibii rah tsi san sansan nah oreg eeshoeeh oregwen obeh itaa sef oba min ench huh! owan wa onii weh bibiem tsa onun. and oni weh, otso ebereh yen reh, ebereh, asa onun reh because keh, ee ebereh eba jie bi biem, keh rah bibiem oregwen obeh neh bibiem ibu itaa, bisie fohm iton, ikwana reh. ifikeh ereh miin tso bii, ibiribi oyeun otiriteh steady keh jii itaa kii araa ebereh or torn eeeh ee eee ebereh bikohm, torn ibii any how ijie reh, bii kwana mii nnaan neh, keh minjie, keh ijiepom itorn owunrishi keh eneh except eshiereh ikpor, ifirieh eneh, eehen ikwana but keh horn ikii eneh keh chiereh okpor reh, egwowii torn ikii nnaan, iyinemii keh. ikii yinemii kehmia tse ikii nnaan kinjie ikii kwana reh, nkun jii tsiso. kin tso ikii, nkun jii ra inikeh ireh rii rah ini keh fah neh erehkeh feh nbam, ekun feh nbam ijie form reh bii bu itaa maa ijen jien, isa onun reh, ikii kwanamii nnaan neh. Emii ijie ikwana mii keh mii tsi ibiem beh zii zii nnaan neh.